Ny atao hoe milina fanasan-damba dia <hesitation> fitaovana ahafahana manasa lamba moramora kokoa, tsy mila <hesitation> tsy mila ezaka ataon’olombelona fa <hesitation> karazana vata izy io dia atsofoka ao daholo ny lamba rehetra. <hesitation> atso- araraka ao ny rano an, araraka ao ny vovon-tsavony dia tsindry bokotra vitsivitsy fotsiny dia <hesitation> ahodikodiny ao ilay <hesitation> ilay lamba maloto an miaraka amin’ny rano sy ny vovon-tsavony, dia <hesitation> manao ny asany izy, manasa ny <hesitation> lamba <hesitation> lamba maloto. Dia misy karazany amin’ireny an <hesitation> manasa fotsiny ny ataony, fa <hesitation> misy hafa an <hesitation> sady manasa izy an no <hesitation> manolana no <hesitation> manamaina.